فما فرق أما مش كبير أما برشا خاطرش ميفرقوش مع بعضهم اذا أنت عندك ثقه في عبد و لا ثقه في حاجه و لا إيمان أنو الحاجه هاديك باش تصير نتصور كيف كيف، زايد ناقص يعني مش الكل <hesitation> المعني معنى يصب في بعضه، حتى كان فما إختلاف، إختلاف صغير شويكا هو.